He, mampaleta la harus memetek negara ia ekonomi na dadadin de. Te hu, neme kaduak ia la so na mampaleta boso mete kada esa ma ela esa! Ta so na, nambela seselik. Mete duas la esa supaya negara ia neulauk ka.